Moyineɗe lamorɗe malesi du woni federation garabde malesi. Waɗiino e ɓettaade. Nden non, oon ɗon federasiyon tawaama ana wiide kañun nii heddii laamaadeɓe. <hesitation> Ɗun ana jeyaa e issa <hesitation> leydi maɓɓe ndii jonka. Ayyoo, faa hannde eɓe keddii yewtude finatawaa mun.